Hausa'en e mbiaa goonga fucci jammdi, jogiɗoo gonnga fuf, wadɗayi asaara, ngam hannun jogi boɗɗum, so ne a jogaake gonnga e ko toye yiiai getum.